Utan kai modar rura ira kalau tafanas bua tura ikan a wou-wou ra ira matelas tura ni guna ra ira bisa nabei ar susu ra ira nai wawina si di susu kirara bobak. Kalau bunga rampi ra ira tafanas bua le tinu wawa, ira me mancia in nai daroka rara nasaka ira dinu wawa le di rara si nadudu.